Ju pigghiassi ‘n pocu di crita modda e naturali. Facissi ‘n disegnu di chiddu ca vogghiu criari. Poi mudillassi li parti chiù granni usannu li manu e poi li parti chiù nichi. Poi la facissi asciucari nta lu furnu. A la fini la pittassi pi farila ancora chiù bedda.